Yëdun nënëmbyë boligrafo, jue ëjt's dun ya ni'ixë pluma y jue yëdun mya dum tinta y jue yëdun tyun ko'o naj ti'i ma myak jay myaj ket'sayn, ko'o tijatyë kujay kukësanyë.